Açıkçası Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak konusunda ne düşündüğümü sorarsanız, eee, yani şimdi Türkiye yani Türkiye tam üye olsa tabii ki iyi tarafları olacak ama işte ekonomik özgürlüğümüz biraz kısıtlanacak. Yani devletin ekonomiye yönetme hakkı biraz kısıtlanacak euroya geçtiğimiz için. Ama diğer yandan bakarsak yani iyi yönden bakarsak ülke değişimi, ülkeyi değişim derken yani mesela başka bir ülkeye gitmenin Avrupa Birliği'nin kolaylaşması işte gibi avantajlarda bulunmakta

Eğer ki anlayışlılarsa bence buluşabilirler.

Açıkçası bu durumda normal düşünüyorum, normal olduğunu düşünüyorum.